Tɔ mpisɛ kó n yaka la agá blɛ kɔ̄ ndrɛ kɔ̄ n da ndrɛ da nɛ. Nka wa kɔ̄ nda kó a zammalaɛ kɔ̄ nda nɛ, agá blɛ kɔ̄ a dɔ̄ nyɛrina nɛ kɛ! Kɔ̄ a zwa lukoɛ mɛ ida ka ba nɛ inɔ kɛ, ɔni ka isɛ a mucɔ la inyɛɛ nɛ, kutum kɔ̄ ba na ba isɛ na kpo kina amo, kɔ̄ ba jɛrɛ agá, ba kpo ntri, kɔ̄ ba jɛrɛ ntri, ba kpoo aglo, ɔsɔ̄ agá gɛ̄gɛ̄ kɔ̄ ba dɔ̄ kpo nɛ. La ni ipɛrɛ amo anyɛɛ, kɔ̄ miyili ba kpo kina nɛ, nba kpo kɔ̄ ba-ba ipɛrɛ amo bɛ kɔ̄ ba gɔ lwe, ba gɔ iwe kɔ̄ ba ma amo ma jɛlɛ itsi kɔ̄, itsi amo ablɛ nnyɛɛ n kɔ̄ ɔ nyɛrina cɛnɛnɛ ɔn naa klaa sa kɔ̄ ɔn na li ima a amo nɛ na. Agá lo kɔ̄ a zwa lukpɛ mɛ kɔ̄ nda ka kucɔ nɛ kɛ ipɛrɛ a ntri la nnyɛɛ, ntri, nnyɛɛ kɔ̄ ba kpo kɔ̄ yi na tsintri klɔɔ, ntsa bɛɛ naantsa cɛɛ dɛ́, kɔ̄ ba ma ntri ma kɔ̄ kina kɔ̄ yi dala igá kɔ̄ yi na ma igá ma ko ntri ipɛrɛ nɛ, agá ba nɛ, azwa lukpɛ mɛ ida ka kucɔ ipɛrɛ nɛ. Agá blɛ kɔ̄ nda kɔ̄ a zamnmalɛ nɛ kɛ. akpiniritri kɔ̄ yi cwe, kɔ̄ yi zɔrɔ biyɛ ba gbo nkɔ̄ anzi kɔ̄ yi tá munɔ nɛ, agá ba nɛ azwa lukpɛ mɛ. Agá blɛ kɔ̄ nda ka kucɔ kɔ̄ kɛ ɔka a rije abɛ ɔsɔ̄ kizi nzɔ̄ nkɔ̄ ncɛnɛ rije abanɛ, rijentri ɔsɔ̄ kiziz nzɔ̄, agá abanɛ kɔ̄ ncɛne, azwa lukpɛ mɛ gɔnɔ, tɔ mpɛrɛ ndrɛ ɔsɔ̄ minyɛ nda ka agá aba nɛ wa. Agalo kɔ̄ n da ka ndrɛ azwa lukpɛ mɛ idaka kucɔ kɔ̄ kɛ, lubala a la mijili, kutun kɔ̄ ba zɔrɔ lubala nɛ, kutun kɔ̄ ba ri ncóó, nyɛ a nyɛ inyi a nyrá, nkɔ̄ ɔ nyɛnyi a nyrá kɔ̄ ɔ na yaka mucɔ, kɔ̄ iwɔ pisɛ dza ba bo- ɔ ma agá lo na dɔ mucɔ, kɔ̄ yaka ba kɔ̄ ɔ dɔ̄ pisɛ dza ba bɔ, ɔ pisɛ ima dza ba bubala bɔ, kɔ̄ ba ma isa ma zi lubala kɔ̄ lubala kɔ̄ ba bɛ zɔrɔ lubala nɛ, agá ba nɛ, dɔ̄ agalo nwá kɔ̄ azwa lukpɛ mɛ ida ɔka kucɔ kɔ̄ nɛ wa. Ɔsɔ̄ kutun ba ma nyra sa nnyɛɛ, kɔ̄ nnyɛ a pisɛ ima nyrá kɔ̄ ba lɛ aji bɛ, kɔ̄ ba pisɛ azho a kupɔ̄ nɛ, kɔ̄ ba na, ba kupɔ̄ minyɛ a nɔ nyrá nkɔ̄ ba na ba lupɔ̄ a nyrá nɛ, kɔ̄ ba na gɔɔ, nkɔ̄ ba na bashi ba-ba da blá ɔsɔ̄ nɔ zaa nɛ, kɔ̄ ba na ba kɔ̄ ba na gɔɔ, nkɔ̄ baa na gɔɔ. Kó ban dzi bamgbodroo tɔ nɛ, nɔ adza kupɔ̄ nɛ ban zɔrɔ sá abli ba kɔ̄ ba kɔ̄ ba lo kupɔ̄ mgbodroo nɛ kɔ̄ ba minyɛ nɛ-minyɛ nɛ ma nyrá bɛ nɛ kɔ̄ ban pa abliba tɔ na, nba pa kundru naba cɛn kɔ̄, ipɛre kɔ̄, nyɛ an kpɛ yiya pa tɔ na nɛ, nkɔ̄ minyɛn kɔ̄ ba bɛ ima nyrá nɛ ba ta ba kulo na ba ma nyrá na ba, nkɔ̄ minyɛ nɛ kulɔ na ban kpɛlɛ ndza ba naba kupɔ̄ ba ɔka a banɛ dɛ́ kɔ̄ ba da, ba yaka nnyɛɛ, kuma kɔ̄ la nini lari swaraa nɛ, nkɔ̄ la da ɔka ba dɛ azwa lukpɛ mɛ. Nkpɛ da ka idri a munyrá n minyɛ kutun ká baba bɛ nyrá nɛ, nnyɛɛ kɔ̄ la wusɔ nɛ kɔ̄ nkɔ̄ nyɛ a pisɛ nyrá tunuu nyrá a dɔ̄ lukpe nyɛ ma nyana na. Nkɔ̄ nnyɛ a nyrá a nyɛvɛlɛ ani nyrá dɔ̄ nife kɔ̄ a ni nyrá nɛ na kutuma gɔnɔ kɔ̄ a dɔ̄ kina ko a dɔ̄ na kutuma kɔ̄ ɔ nini nyɛvɛlɛ nɛ a na swara nyinyrá kɔ̄ a yakaa kɔ̄ <hesitation> nnwa nɛɛ n kɔ̄ ɔ tsa dza nwai kɔ̄ a lukpɛ wɔ nɛ kɔ̄ a kɔ̄ nyinyrá dza mɛ inɔ maa lubala na, kuma ipɛrɛ inyɛɛ nɛ dáá wa, nkɔ̄ kaa nyrá nɛ aa pɛ kɛ na, inyee nkɔ̄ nyolo madá bɛ kpɛ swaraa kɔ̄ a yakaa kɔ̄ nyolo aa bini ma dza kɔ̄ gɔ. Agá ba nɛ kɔ̄ nda ka kucɔ ba dɛ inyɛɛ, kɔ̄ nda ka kucɔ ba kɔ̄ a nɔ zwa lukpɛ mɛ, madá wa kɔ̄ ban zɔrɔ na nkɔ̄ dza nɛ baa na tsa dza nɛ Ba yaka dza nɛ ba yaka dza nɛ kɔ̄ sha kɔ̄ kɛ na, n kɔ̄ a nari baa pɛ abli ba, dá kɔ̄ ban ri na, n kɔ̄ bari klɔ klɔ ban ma abliba dá wa. A bɛ nzanɛ ipɛrɛ kɔ̄ minyɛ bɛ pɛ nnyi nɛ kɔ̄ a bɛ jɛ kɔ̄ ba kpɛ zɔrɔ ba dá muna. Minyɛn kɔ̄ ba zɔra dá kucɔ nɛ ipɛre kɔ̄ ba bɛ pɛnnyi nɛ kɔ̄ ba na ba lubala minyolo gɛ́. Kɔ̄ ajɛ kɔ̄ lubala nɛ na zaa zwa na kɔ̄ ɔ ni zho kɔ̄ kɔ̄ a pɔ̄ pisɔɔ ncóó nnyɛɛ kɔ̄ atɔɔ nɛ, akpɛlɛ ri na pusɔɔ kɔ̄ noo akpɛlɛ maa lubala dzoo itsi a sha'kɔ̄. Minyɛ blɛ kuma kɔ̄ ba ma ba nikukpla na ba itsi, ba gɔ badá, ba bɛ sha navuva ba na nɛ, nkɔ̄ ba na ba kɔ̄ ba na lo lubala kɔ̄ ɔnini ipɛrɛ kɔ̄ <hesitation> ba kpɛ nyɛvɛlɛ akpɛ zaa zwa lukpɛ ba na nɛ, kɔ̄ ɔni bari ba lubala kɔ̄ ɔni gá kɔ̄ a jɛ kɔ̄ ɔni la mijili la zɔrɔ ira a lubala inyɛ kpɔ̄ɔ̄ nɛ kɛ na.